<hesitation> ס'קען זיין ס'מאכט א חילוק וועכע מין די הונט איז אויב ס'איז פרייטנליך אדער נישט אבער ס'ווענדט זיך וואו א הונט יעדער הונט איז אנדערש יעדער הונט האט זיך זייער <hesitation> ווי פריינטליך זיי זענען אדער נישט <hesitation> ס'האט נישט אזוי באנטש צו טוהן וועכע מין סאיז ווי ווייט ס'האט צו טוהן מיט די הונט אליין.